Mkpó sé ámi ñsémá k'ídém ágwo, ké ásáñásáñá ídém ágwodén, nsémá ágwodén áyióñ, áyéné ídém bót ínékék'íkpon ò, ádé áñwéwén, ñékéké nsé mmá áfiá ágwodén, mkpó sé ámi ñsémá ákpédé ágwoñwán, ñsimáá né ágwoñwán ákpokpon ídém, ñsémá ágwoñwán ádé étok urudurud ídém bot ásuk ádé ánwéwén ò, ukpóñ ámí ínékéké ímá áfíá ágwó, mkpó sé ámí nsémá ádédé. Mkpó ñwén ánuhó ádé, mésémmá ágwo átáñ ákpáníkó, ákpédé ágwo átáñá ákpáníkó mmumá, mmumá, bót ákpédé ágwo áséké ásuhó ñsu, ukpóñ ámi íwuh'umá mkpím'ékóm ákpéyié séyiéyié, ukpoñ ámi íwuh'umá. Ídáhá nké dóhó ébé sikinám ná ndó ndó ádédé. Agwo áyémi ndóhó ndóhó kénták ádéhé ké ámáyié séyié, kpédé k'ufókñgwéd mmákán áyé k'ufókñgwéd ukéd mkpó mmákán áyé. Ñkukwéñé mkpó síkínám ná ndó áyé ákédé kédé ágwo átáñá ákpáníkó ámí nníóñó kééé ákpánikó ádé ké mkpóñ kínáíkíbókó